ס'איז דא אפאר מינע טעלער'ס, <hesitation> ס'איז דא זופ טעלערס וואס זענען מער קלענער אבער גרע- העכערע ווענט, ס'איז דא פלייש טעלערס וואס איז מער גרעסער און פלאכער, <hesitation> ס'איז דא מער פיש טעלערס וואס דאס איז א- אויך פלאך אבער ס'איז קלענער ווי די פלייש טעלער, און קאמפאוט טעלערס וואס זענען די אזוי ווי די זופ טעלער נאר קלענער.